Nii ninimq'iij tz'oo' nwila' han si waja pan jenaj cha tinimit wii ruu' niwuspach taqee' qak'uxum kawa'a qak'uxum este qak'uxum je' pastel kaa kawii' pan jenaj cha tinimit ajpare' wii' riwii' ha' ja'ar wulmood wilam kotaq chikop jetii' la la nim ha' ahpa' waja han tz'oo' nila' nii riwii' ruu' nich'ajal taqee' kojom jenaj tziyaq ke tz'oo' niwila' je' y riwii' pan jenaj qaja hoj onteera niwuspach